Mebɛfa akwanya a ͻboa ma itum san w'ekyir kͻ mber mu kɛyɛ nsiesie sen akwanya a ogyina mber no ma eyɛ dza epɛ osiandɛ sɛ egyina mber no na eyɛ dza epɛ mpo a, bi a nna asan ayɛ mfomdo a ohia nsiesie na mbom enya akwanya na esan kͻ w'ekyir a, gyinae bi a esi a ennsi no yie no, itum sesa no na eyɛ dza ͻbͻboa wo.